Dem naa fii kafrindem naa lanta, dem naa disëp, dem naa màndax, dem naa juli, dem naa sirekundaa, dem naa birkaam, dem naa bakaw.